Për të bërë një supë të thjeshtë, fillo duke skuqur qepë, karrota dhe selino të grira në një tenxhere me pak vaj ulliri. Shto lëng perimesh ose pule, çoje në vlim dhe pastaj lëre të ziejë ngadalë. Mund të shtosh perime sipas dëshirës dhe t’i gatuash derisa të zbuten. Në fund, shto kripë dhe piper sipas shijes.